<hesitation> Nyin n kû bǎ pem kí kim ne kirem erèshǐ e-da kwru, kireng ereshi e-da kan, kireng ba-da-kpang ereshi Be nyin ke esi BOKi bí fí kpang bí fí kpang ereshí, Be. Buan bane eten mbe bě wanghewanghe wa bě ndim, ba kpang ereshi, ereshi ba kpang ya nyi, Ereshi nyi mgad afe nyi ko myi a-ra kpang ke gi bed. nyi ko nyi a-ra kpang ke-kibong kiket obiratuu myi ko nyinen nyi bě bì muu nyiding bǎ kpang kě bei bed, ké edídè katce en nkere, nkere o-fii ba da kpang edided katce. anyi ba kpanghe ga nyi gbaad ba fuum bebia ba puo, a-tca ne. Ereshi eyen. anyi aa-sim etcing aǎ-chuǎb etcing, àà-chûab etcing, a-tca ne ereshi eyen eyi ǎǎ-rě, nyi ǎa-tě, nyi esang a-da pwo, nyi epko a-da pwo anyi, ereshi e-kped e-kan. nkere e-bii, a-yip kanyi. a-kpede pabang atca apabang a-kwon atca. a-pabang a-kwon a-tea, erashi anyi e-chii e-kan, e e-kan baned ba kire ba dange tuis kitce kide, banned bakíre batuu, biem mbi a-bi anyi ne buchuru, ki-chi o bushi, ki renge bo-o ngurung to, gato a-afuu a-kwu a-tugung a-re oned wa o-buom ene wa ne nkyu kanyurung gaabě enyiam e běebǎrdi E ereshi e-kan. e-chi esang. e-chi esang. kpa ekong. e-chi ekong. e-bange chi esang. nkere esang anyi e-kan. atca. a-da kped e-bong ne kamkpe. kashuan anke nki ba dabong. ereshi ka-furing dishi bi kong ganke. kampe atca a-da kped ebong aa-da ereshi eyen kpog. a da tě e-juom. a-da dib kanyi e-bii fuum <hesitation> bi kwon emen bi yen. e-bii esang efirè te ad ne b-yib ganyine ba-da-chuu anyi ba a-ram. a a ba ram ganyi. ba chuu ganyi ba so ganyi wa erenge bi da so atcanghe ba so ganyi wa erenge ba dachi <hesitation> obed. ba-yib vanyi. ba da kped eyan ba da-kped e-jan. a a ba-jan ene. nkere ba a jan ba wure ba-fe kě bembam. e-firè nyi ba da kped e-shie. e-chi aka ke na. bě ba jan ke etcing. e ba ja-an chiom ke etcing a a-be wure. a-wurung ganyi to ne etcing nke okagara oo-chi bě ně nki gi nong. nki a a-man anyi a-ja ne nyi kiked be ba-fim akaba puo. ba yib ganyi ba fe ke bembam. anyi ge renghe bi muu tcenne bi kpang ereshi aa-dim angi. wo a-fi a-kpang ereshi. ereshi. nyi e-jeng o a-ku bǎ rě. a-ku ba wang a-da ram a-rdi. a-tca ke ga se. ba mig mbe akwu mbe ba-sheng. a da re ganyi kpog. a a-re ganyi. a-yib ganyi a-fi ne nyi gèsě Baned bakire ba a yibing ene ba-so ba-fe ki kwa, e e-kan e-fii bafim bot ochichi chiom mu okware a-chi, a a tce ne nyi, e-kwu ne běfage, a-tugung o-tugung. a a-tuge kanyi kerededed. A-fim aka nyi a-muu a-ring a-piio a-yib gangi a-fe ge kate a-fe okwa, a-fe ge kate a-fe okwa, a-fe omu e-fii, a-bire omu amu, a-dire a-so ganyi a-fe ke ditcang di kirè a-bire omu amuu ene a-da puo- achi so ke ga-fe, a-ked omu a-tuu kikwa Ereshi nyi agad afe, nyi ba da ram nyi kparadada ga suu nyi ko, nyi kwan nyi ko, nyi kwan nyi a-da fe kangkang biem eyen abaad nyi anyi nyi ko to. A a-mu e be ram nyi da ram ne kasuu, a-yibing ganyi ene a-tuu kikwa, a-fe okwa e-kped èffiǐ, a-yib kanyin bano a-ro ganyi kibong, E e-fii kpog a-fuo ganyi e e-jua a-shuu a-te ashuu a-te kise, A a-shuu ga nyi a-te kise, a-yib kate oned okìrè kasuu o-fa bakwud kat e ge a-muu be ram kasuu oned okire o-fa bakurud shed, oned o kìré o fa bakuned ndùgé, okwa o-ta kambe ba-nyianghe a-fe omu, a-fe okare oned okìrè mu o-be chi <hesitation> bi rim biem mbi akwu a-yib gambi a-fe amig gambi bi-fii